<hesitation> irô Belzika àby iô zen̈y ndraiky. Irô zen̈y ikoa ny fahaizako izy ten̈a tia mihin̈a sôkôlà zen̈y irô. Aviô tia migiaka labiera fo baka. <hesitation> bôka eo amizay, irô zen̈y tia mihin̈a lasopy miraka lôko na miaraka akôho. Izy aviô aminjay zen̈y mihin̈a frômazy koa zen̈y irô.